A coxiña in Portogallo trovemmo a verdua, pescio comme o bacalà, euio de oliva, pan, vin e anche carne e salamme. No scordemmose di formazzi tipici e dôsci. A coxiña locale, de l'interno do paise a l'é influensâ da-a vixiña Spagna, mentre in sciâ còsta son influensæ da l'Africa e atre coltue.